Yande kua visión oiko yandeve, visión para el éxito personal añetete ñamae ko tenonde mbaeko yande kirei yayapova kireiko yande kirei yaja kuti va yepe yae jeta vae oyekua yanderapirupi jae ko jokua yande yandeyemongueta ya nde kireiye yayapova yaipotasa üe yande esa mbaeti ye yano kuanunga ye yavai yayapovaera.